A Polony any e, ny sakafondreo zany da tsy maintsy misy hena, na ovy e, na chou Ny sakafo tena malaza any zao da ny pieroji, tsy igno io fa ravioli Misy koa ny bigos, ron-dronono matsiro Da misy koa ny kielbasa, sosisy